oso ong siim siingku ong siimpai mee'kong ong misi siimpung kong aii o'ko roki onkoto yaki ong misi rinni siimpung kong, toku ongkoh o'ko aii ong pipia rii'ko nopung kong yaki toku ong hiya tu'ki misi tu'ki o'konong kong ingihungkong, pipia rii'ko nopung kong ho ongyori koh misi. Impa ongyori koto cementi, cementi kori siimpai rorohe haruro manni ho o'ko hisiya tu'ki ingihihetong hoiko siingku siimpai roromo. impa ongyoriko ongi ko kuungi, ongi howo ko kuungi aii tiwoning nowoning roki siimpai roro hetong. Impai ongkoto siingku ongkoto wall aii ongkoto mumuno yaki, mumuno ongi siingku o'konokong ongyo aaura yii uwa yewoning ngawah ongi siingku nihkungku, nihkungku tapang kong, ong mumuno nihkungku hoiko siingku.